Mi sendai defte ɗen yaago suuɗi feere-feere bana suudu mbinnduɗo deftere nde, Inɗeeji defte. Mi hautai defte nanduɗe fu. Mi hokkai suuɗjiji ɗin inlleeji kaanduɗi.